Ël guvern a deu fe le leggi e fe ën maniera chë le persun-e a rispetu le leggi për për la sucietà për fe ën maniera chë la sucietà funsiun-e e chë tüte le persun-e an i stesi duver e dirit